Ñy anjara asany fahaiza mamoro aminy ñy fivoarany ñ'olombelo. Maro ñy raha vitany, maro ñy raha hainy ka tsy mampanahira azy aminy ñy toera misy azy ao. Misy ñy fahaizany aminy ñy tekinôlôjia zay, aminy siansa zay, fa tsy mila mandeha lavitsyy. Eo avao koa ñy fampivoara ñy toetsay aminy ñy fiaramonia.